ډیره سخته پوښتنه ده زه خو نه په سندرو کی مهارت لرم او نه هم په اتڼ کی خو کچیری یو یی انتخابوم نو ملی اتڼ به زده کړم دسندرو دپاره خو چندان آواز هم نلرم او فکر نه کوم چی څوک دی زما آواز خوښ کړی دواړه هنرونه اتڼ او سندری ویل می خوښ دی خو ځنی خلګ پکی خاص مهارت لری او په اسانی یی زده کوی